هلّأ خلينا نحكي إصّة من وحي الخيال بدنا نحكي إصّة إنّو أميرة مرّة وجدت خريطة شو عملت فيها؟ كانت في أميرة عم تش- تتمشّى بالغابة تاعت الئصر تاعا <hesitation> أعدت تحت الشجرة طبعاً هيّ أميرة ما بتأعد عالأرض أعدت على مئعد وتتطلعت من بعيد شافت شي ورئة هيكة على ما يبدو وائعة من حدا كان في حدا مارء حدا مخبّاها وائعة منّو لائت فيا لائت هالورئة أخدت الورئة لأتا خريطة، هيدي الخريطة ضلّت هي تّابع لتعرف لشو الخريطة وشو مصدرا وليش انعملت، و جابت الوصيفة تاعتا كانت كتير إنسانة ذكيّة وكتير فضوليّة <hesitation> لحتّى يعرفوا شو أصّت هالخريطة، إتضح بي هالخريطة إنّو كان في عِصابة بدّا تاخُد بدّا تاخد <hesitation> فدية آموا خطفوا بنت أحد ال- النّاس الأسرياء. وطبعاً بدُّن يخّبوها ورسموا خريطة علشان يكونوا كلّياتُن عارفين وينا مِشان يحرسوها ومنشان ياخدو من أهلا الفدية و يرجعوها للبنت. <noise> هلّأ هون هيّ <hesitation> تضايئت وحبّت تساعد <hesitation> جابت ناس من الحُرّاس وطبعاً خلّتن <hesitation> ما يحكو إدّام حدا بالموضوع عشان ما يوصل خبر للعصابة و تجمّعو مع بعض وصاروا يخطّطوا شو بدّن يعملو واتّفئو على إنُّن يروحوا يخلصو هالبنت المسكينة هلّأ لمّن راحو يخلصوها الأميرة عم تتفرّج عن بعيد إجو اللّصوص شافون فا صار في معركة بين اللّصوص وبين الحرّاس تبعول ئصر الأميرة.